أكد نحب نطهي، أكيد نحب <hesitation> نطبخ عيشتي في حوشي، في المطبخ بتاعي الكوجينة بتاعتي، نعرف المكونات نضمن جودة الحاجة اللي نبغي ناكلها، نعرف مصدرها لان ناكل برا هذي منعرفش مصدر الشي هذا جاي منين لكن ناكل في <hesitation> الحوش بتاعي نعرف مكونات <hesitation> بتاع الوكالة بتاعي جاية كيف.